भेड़िया के परितंत्र उमन के भोजन अउ परियावरण में संतुलन बनाये के काम करेल काहे की उमन सड़ल गलल बसी मांस खा जाथे अउ उमन झुण्ड में रहथे अउ एक दूसरे पर निर्भर रहथे जेकर वजह ले पर्यावरण संतुलन बनन रहेल।